اكيد مع التقدم في العمر حتمنى اني اموت قبل شريكي صراحة، <hesitation> وعامة مو بس شريكي كمان اهلي، صاحباتي، كل الناس القريبة لقلبي، <hesitation> لاني انا ما احتمل <hesitation> اشعر الفقدان، ما اقدر اعيش بدون الناس اللي احبها، ويكونوا <hesitation> جنبي وحواليا وزي كذا، فانا ما اقدر صراحة، فاكيد ودايما انا بدعي انه انا يكون يومي قبل يومهم، وما اشوف فيهم اي شي يعني سيء.